Ma dizuma che cun la furchëta e ël cutèl al e pi facil taié la roba e piela da ënt ël piat, mentre cun le baghëtte ün a tribüla d'pi e pöi dopu a ries pa a taié e cuindi secund mi al e mei furchëtte e cutèl përò sai pa përché mi le bahëtte ai mai duvraie